Pos... en descogiendu produtus d'aprevu i mesturandu-lus con geitu, Se puei avial un pratu gourmet con cincu agredientis namás. Yo, un ponel, hazía un tartar de salmón, aguacati, limón, azeiti i cebolla roxa. La breva está en gastal agredientis frescus i cuertá-lus de horma aparenti paque se destaquin las sus teciúras i gustus. Tamién, paque el pratu sea cenzillu peru bien saborosu, es emportanti de hazel-si col equilibru entri azeu, salau i frescu. I pa arrematal, una presentación curiosa hazi qu'el pratu sea algu especial con unus poquininus d'elementus namás.